Au hele ledodaek au sungu nai hotel mewah karna au beta pernah sungu nai hotel mewah esa bo'en no au bisa alelak tata cara nai hotel boema au ta gugup kalau au u kala'e duan a no au alelalj mamanak fe'ek.